Li Stati Uniti d'Amèrica hannu na cultura assai mmiscata picchì sunnu lu risultatu di tutti li pòpuli europèi, asiàtici, africani, ca pi un mutivu o nàutru si trasfireru ddà. Accussì, la cultura vinni mmiscata e ricca. Crìju però ca, cu tuttu lu tempu ca passau di quannu sti pòpuli accuminciaru a vìviri ddà, si po diri ca c’è puru na cultura lucali. Picchì lu postu unni vivi cancia lu modu di viviri e crea na cultura diffirenti di chidda originali.